<noise> x̱iꞌk nak or bela bukwaꞌn izalá ti baño o ikëꞌlá ti lamina ikëꞌlá tiene que zën klabna, martiyna, lamrna zënlá guꞌnnstsiꞌnma gunu bos gunu dzekna ikiꞌts las lamina bos ga dzekna zënma martiy pa idoꞌpkiaꞌ gunu, igiꞌts gunu chu pared o chu polin zob zob dzekna wen giaꞌn wen. <noise>